Sepuere raivia ko ayu avae kua eh separaika pe, neiro yeye seve esa tape rupi ayu aiko yae miramii peguaño o ajujere jaema jokua jekopegua ko sepuere raivia ayu avae ngarama kua ayapo ye neiro yeye se kua re sepiaguie a ko vuaja jaeramo ko ayu raivia avae kua jekopegua